Kamar warjawa ghi ma ɗi shinkighin ni warji hyi suba ba nʒivu ma khin wi al’adi wi-wi ma khin cici. Ma khin wuyanibu ya ƙɨƙusi ba wu dubuya, wi biwi ƙuwaye khin cici wu dubiya, wabu pu ghi cana mu ndaka Umma ti cani wu naka kuʒa wi mayayu, kaman garnana ya khin wuyani bu buya LthatLhabuɗa tighisin dinnte yaniya khiye ɗa, ya LthaLthLabuɗa tighisin yuɗa ba ya U’mma shaɗina, garna pu be’e, na garma sai wa naha garinʒihyun a mbul kabasi, a ɗagyi ƙimasi ƙwafa, tirasi ya Ʊmmi ti Lthabuɗakasi iya Ʊmmati Lthabuɗakasi, ghan yarabawawina Lthin ya Lthanha wi kabi bawa nahuʒi kaman wi gareni, yaniya khiya U’mma, ya khoya wi huli ya ʒha ɗi ghamsin, ya khoya wi YaLthin ya ʒhaɗi ƙinsin ya U’mma adoni nasin Lthingwan. Wa bu kaman Iyamuraini Lthingwan, ya ɗikhina wi rinjinbe sai wa naha hyi Puc’i ngar rinjin nasin ɗi tifuƙiin ya Umma ba Lthigwan ya Umma nasin ni be’e sai u <hesitation> u suban Lthinana’a Iyamareni Yarabawauwina yarabawawina Lthingwan hyi culturerni baya khin can bu ya Lthanha kabi sai wa Lthabudisin ɗani ɗafuwa, ɗani ɗafuwa ya khiya wi huli yaʒha huli. Ya khiya yaLthin ya ʒha ɗi yirLthiu, ya khiya wuyani, yaniya ʒha-ʒha ɗi kinsin wei ya Umma adaa, sai garnana, garnan Lthin gma, Lthin gwan ya khin nasin nasin gani garna tabaya ba-a sai yaɗa mbula kabusin ya ɗaga kinsin we’e, wi ta faka taniya U’mma ti Lhabudekasi ta Lhavudusi ta Lhabuusi, a Lhabuɗi kamar jibbu we’e, sai ta putsau can gwan ta faka can ta bu Lhabuɗa Vyasi, can gwan tubu hi Lhabuɗayi cangwanta faka taba Pulau, cangwan ta tsigau ko ta Lhabuɗakasi, gho a t’ai jiɓɓi, can gwan to ai C’uwa be ghani khin wi gwan, saita ɗa ɗa to na tana’a taɗa tara te’e. Caa gwan a fakhi, to ɗa mun ba ma ndaka U’mmawi? Ta ɗa Umma mu Lhabudaku wu ndaka Iya Lhabudakaa wa Lhabuɗuni jiɓɓun raa? Andaka ɗaaa mun jiɓɓun raa ci Vmmau ɓakwi, a’a ghi ndaka Lhabuɗawi Valthi, waa gwan wa Lhabuduni VaLthi andaka ba ɗaga ƙimasi we’e, ta U’mma ti Lhabuɗakasi ta U’amma ti Lhabuɗakasi, a Lhabiɗi VaLthi, cangwan taba tsrau, cangwan ta Lhabuɗusi VaLthi kaman mani warjawawina ma khin wi ai-wi culture wi gyugana ti Lthini hyi ndaku baya nasin Lthinani gwan ya baya nasin ɗin mabagyibuta ghanghun yuwi wuti, ya U’mma ti Lhabuɗakhi gangyi ti tan gujan lika ti wani, te ta lika ti wani, te ta lika ti wani’?, wa C’u nahakhi tani, waɗa naha te’e kait tani sapi likai, wane tani wa ɗa kai tani Iyaa likayu tani sapi tani Likai. Wa naha te gwan wa ɗa kai tanin tan Iya Likayu amma tani? I, tani ai Iya likhi sosai, to wa fakhi guna ɗi bangareni ni-ni-ni-ni-ni tangaluwini, Lthin gwan ya khin wi likhi be wiya lika sai wa yaɗa hala wi ɗini ya ʒha wi dini ɗi durisin we’e, ya Ummati cu’usakhi sai ya khiya wi rinjin sai ya ɗikhina durisin, ya U’mma ti liki sai yaniya Lhabuɗlthin gangiji sai wa na yaniya lika har danʒi ha ya U’mma gwan sai wa khiya naha ca gangyi ba ca-ca ɗini ha U’mma we, ca U’mma kwai kwaci-kwaci-kwaci- kwaci- kwaci to Lthin givan tasin be’e. Sai wa fakhi kwaci sayawi wani Lthin gwan, tasin bewiya akwai wi liki b wiya lika ɗi ɗi patana wut, khin barisu guda wuti baya lika likhi ci’i. Ya cara ɗa ya carad’a ya cara ɗi ya cara ɗi, ya caraɗa, yuacara ɗi, ya car ɗi ya cara ɗa, ya U’mmati Likhi ya Ummati Likhi, Lthin gwan gangyi gwan lthin gwan baya LhabuɗiLthin.